Iya am olamaya ama amanesa kalu siewsi ewi ahsua sa kalu si <hesitation> ahsua se sietaheule se manuasi eta heule se ahatai se ela heta ehe hule sayam isisam saire am ahelie isi sam munaruna an isi saam una dendeng. Kalu una dendeng taem saam rabu siru, am rabu siruta utee etuweu te saire nalou amhehuru, hehuru na am saire. <hesitation> e sae eru mutu-mutu mutu naoli wateman an am. Kalu ulaliwate sambisa sam bisam opapa si ahetau manuaisa bisa singasasa satam. Ni awute tam, ni amarere tam, ni amalen tam, ni iyane tam. Mae am una dendeng yaem rabu siru na <hesitation> saire hehuru namutu mutu mutu mesa naloam, am answe saire liwate, liwate mehsa am bisa am an sasa tamiyane tam jadi am an dendeng mea waw saire memane wau. Mutuli memane jaji am an an <hesitation> ahsuna, am an kasibitan tandan uheri saem anyaa saire waumutuli mane gewaw mutuli mesa bisa etahanlau, lau hulane, lahuna an hulane ru ruatelu. Hulane nome mane bisa tahan, iwa utemesa bisa saire jadi amrabuseiya tawaense yamrabusea esaire e <hesitation> sae tasie nai ibisa e tahan lau ulana rua telu atalima lee. Jaji olama e amamane sa yamehuema baeolama uwaliw ausi ehuema sakalu umusa, waute semalayane se samane am unaru law am ulabu siru am aheliimesa bisa hean-heana tam. Kayam bisa naloo am rabusiru nam etuena lo taleuwa lanoo saire liwati kalu liwate am etuese mesa tamsah am antamena e am an kalu u waute marere olama liwate tamsa am anta meneapalagi oloub, oloue saire. Uluta waen bisa tawaen sabisa papartam bisa, hahan taem tae ini alau pa. Jaji am unahsemerna loo bisa nam an, kalu am ae <hesitation> kalu waote marere am unahsemeta sa am anya saire kanarisina am anyae sae hatile. An ahsu baya hatile yakanar sinamane am an ansae. Jaji remesa olama ama-ama nesa am <hesitation> una-unae wauteya malayanesa amuna dendeng yam am una saire lu dendeng sa wau wau <hesitation> mamatene kalu ak kalu saire amrabusiru sam amsaetu olama ute saire, saire tae ru saire mutumu tumutu tabisam saire me am unare yatalie am urari ya sae. Bisa amtumisi sememane kalu tamtae am tututuweru taem taranyele tae am bisa unasantang tae am an. Mukalu. Etu eru sememanesa bisa ru saire tam, bisa u awe <hesitation> tam losae am bisa u taru, jaji kalu olama ya amamane mesa amrabusiru, am sa <hesitation> am hehurun namutu mutu olama autea mau saire. Jadi olama ama saire mesa am una-una sebemane naloam am an an olama bia liawate tamne halate mane bisa am itu lau halate lau liwate, am an an rememane. Kalu am ana am etuetamsae taman saele, jadi am una-una wauti e <hesitation> malayane aloo amahidop. Bae am ahilii am sae na <hesitation> saire naloa am niakepenle waute mesabi biar saem ma amsa saire unaruna bisa kalu dendeng heana-heana sae hailihe. Kalu taem tai am rabu sesemane bisa am ahlele i sarua nalou bisa amhale minyak tanah, amhale tahsie, amhale bawane. Kalu i una semetam tae ina nalau panaloke peni, jadi e waute yamalayane mesa kalu amuna dene se una <hesitation> totolote tae am hehuru butu-butu tae bisa tutulete isa tam ahilie tuturuti isarua tam ahele enalo am hale-hale iyane, hale sae minyak tanah, hale hala, hale sae, hale sabon, hale miwon, haloam anhare-hare.